Aja pues este chotcan pues ñiweu aldoma mapen gas que ñibeu ajeru anok wopan aldoma marangu men najectu aldoma ashenguiuw cuer parmo itiuw acanchuichiuw ñiweu cuen parmo itium loque ñiweu tashoumu la lamayambu awan nop primer danelan majaw doma mashon guiñancue pues entre ñiweu lamochayu lama pajol demás laam voldemás mando bupesh shold akier mashenguiuw guiña nacuel loque ñiwen mashonmu y gueshan lamanliliul mambu parma mashenguiuw y pues depende de lo que ñiweu pashomu atotowan lamaye cut de lanot lugar in a parca chichiuw porque gumer para alocnay namar yecu para majieruc para par ñiweu e pas gumer par solanoc towan sino que par meaward yujar y por eso aldoma pigaj de que ñiweu shuwañe najñe arangu najiet ti alok najñiew mota para meawand ñipelan towan ma majaour guiñe moda guna jiet shot can e arlek nadam choc arlek cushun muy chot alek as masna iich loque almel a veces moitiold acuejo cuñi peland pero pues meawand ñiweu ayambu tiuw porque pues este gume paque lisen mitiul sino que ñiweu ayambu y arangu najiet ti ajanma mabiel ñiweu mapen moshnie uña alokiut sino que ñiweu aa wuu mayambú guiuchayu para marangu najiet can.